Quiooꞌ na nquiaaꞌ tsꞌaⁿ naquiiꞌ ntaaⁿ jndyendye quiooꞌmꞌaⁿꞌ nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsuu jooyoꞌ jndyeti xjeⁿ nquiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ ee na cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na wjee ndoꞌ quiooꞌ na xjeⁿ na tiqueⁿꞌ cwenta na nndyuiiꞌ oo nljeiꞌ nntquiiyoꞌ ꞌu joꞌ na nquiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ mati naquiiꞌ ntaaⁿ quiooꞌ na wjee nnda̱a̱ nlꞌuu antyja ꞌnaaⁿ candꞌi ee quia na nncwjeꞌñoom tsꞌaⁿ yuu na jndye candꞌi mꞌaⁿ ndoꞌ xeⁿ na jmeiⁿꞌndyeyoꞌ nnda̱a̱ na nntyjo̱yoꞌ tsꞌaⁿ, nnda̱a̱ na nntaꞌyoꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ xeⁿ na mawendyee candꞌi nlcoꞌ cwii tsꞌaⁿ majndaaꞌya na nntseiconaꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ niom ꞌnaⁿ na tsꞌa na nntjom tsꞌaⁿ mati jeꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ catutsiaⁿ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na maluiꞌ quia natsjom ndoꞌ tseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na wꞌii xeⁿ na ndyuiiꞌ juuyoꞌ nlquiiyoꞌ ꞌu ndoꞌ mati cwilue nnꞌaⁿ na ñjñomyoꞌ ntquioo ꞌu nmeiⁿꞌ quiooꞌ na cwilaxmaⁿ quiooꞌ na wjee ndoꞌ quiooꞌ na nquiaaꞌ tsꞌaⁿ.